Punna injo nu warna-warna iya injo, lohe buanganna, rie ni kua warna eja, lelleng, pute, didi, cokla, gahu, kamumu, lango-lango, na rie to injo pole serre ri kuangang moncong.